Diku baloas fo barisi ma rapi so na leo ita diku lopo. so na hoi ma lopo ndia fo makabubua bagian duas te lopo ia lo ita en na bo fo hapu ndia bagian dua. Basa so na makabubuas, fo diku neme en na mai dikun neme dae mai lo lain, losa kekeuk ka, so na rapi ndia so.